﻿Kua yandepuere apo clavo ipuere vaera yamongue ani oike ivirare, jaeko oimeta yanoi irü tembiporu jaeko martillo iñakare jükurai yakua kavivoi yave, jaema joko vaera jokua klavo ivikoti, jaera kua oime mokoi tembiporu yaiporuta, mboapi en realidad <hesitation> yande komo persona yaiporuta je jare martillo yaiporuta klavo iñakare, jukurai ñamuaña vaera kon fuerza i ivirare oike vaera